Iyaa shampa waadha wuna osheenditho shoye ihe limwe lyomomagulu eto mono we kaalina we omuku. owuna ashike okuli kutha ko ngoye wu tuleko ndiya lya gwedhwapo hali kala lili mo. wa ningila tuu kutya ayee ngele limwe lya yonuka. ondinamo ngaa lilwe. Ngele sheku ningile nando omoshiheke. Iya tango tango oho kutha oshipatululo. oshipatuluulo shi hatu ithana shomagulu. Omo shili nale. ohashi longelwa nale mosheenditho shoye. toshi kutha mo. toyi ke- kegulu ndyono wu wete lina epuko. to yululula oomboha. Ngele ohauto onene. dhi oonene nee hatu ithana oohauto dhi oonene odhina ngaa oomboha oohamano. dho oonshona dhimwe odhina dhili ne. dhimwe odhina ntano. To yululula ooboha tango. to kutha nee oshinima shi hatuti ondjeke. Nayo ohayi longelwa mohauto. Shampa wala wi ko- ko kostola hu haku zi omahauto. hu hakuzi osheenditho. ihayi kala iinima ayihe mbyo nda popi mpono ihayi kala kaayimo. Iyaa shampa nee wa yululula oomboha dhiya. tango owuna nee oku kala wa- wa ninga Ko- komagulu ngeya omakwawo owuna oku kala wa- wa tulako o- oondhopi opo kayiinyenge. nande okwaangeya ngaa gokombinga ndji inaaku ehama. konima nokomeho. To kutha nee ondjeke. to ndjeke. etayela toli kuthako. eto tulako egulu ekwawo ndili lili nawa. iyaa ngweye to- to pata oomboha nawa lela dha- dha pata nawa lela lela lela. To shi- to kuthako. to- to ndjekulula. opuwo ngawo owa mana. To pakelepo iinima yoye ayihe toyi shuna mosha toyi shuna mo- mosheenditho shoye. To tsikile nondjila yoye.